Ia anguthamun sai sai kaman sunaski kama sunaski de padi nguathamun ia ut, ut da ve glum ut pono, da anga bes ka una tluia ama sunaski de kisnia amarki ve glum ut. Utausnang ia chama sunaski da kama mugas. Uttugas klan amugasi ninak, kama sunaski ola bes una mitla ki ia sunaski da kama kathu ut nasot matha ma amugunbes ma marngethas padi cha uttugas klan. Da vadi nga thamun ia kama sunaski re va litha vet da a bes a acharot. Autha ngures ma acha di chin nathaithikai mir daka klan da ithikai masa kama ma kuneng daitha dai ma ure muningeth da kama a bes mamar ia nge na mugas una mugas ta kama sunaski ithik da bes mamar nge nga tugas ta kama sunaski de inga drem ia na sot de asick ing thun glan minia. Sunaski da kama sunaski apai ma utraki, vadi va uthi tram dava kuleut mamar du uthi sunas mamar kisnea duva nani aut nasot. Klan ia ngn ma nguras klan ia uranguras. Ithik da nu kama sunaski de kisnia mugasini klan bes tina mes sase sevet kama sunaski marma. Anga bes ka tha traki ia kisnia a sunaski dok kama. Arava ma ngelki apik. Aravama aiar avabik. Kama tat tet kama sunaski ia gisnia arthva ma mugasini. Padi nga thamunia kama angures taihik ma athurasta alu chop da amus da vadi ngo varus ia kulel kama musnug abichi ma sunaski da ngia tu gis ngia tnga tum gi. Kai ku ut pe ia autha gling ga da bes na nga ma rura ma a chadi chin natha ta sangar kama arbithik. Anga bes klaia anga ma rura ma acha dichnada se ngama sunas ma mor da gisni a vadi ngu vlek ia uth do aurais de gisnia ut tamun sethem ngeth mamar. Ia kama sunaski doki ama nguras koki da nga tet kama amra mun, sunaski de apaik ma kama sunaski deva outhi, nga dut kama sunaski da ngatha ki mamar. Ngi sunas ngia drum ia nasot nania ngi na sot. Kulenge ve va vat de nge sana? Kulenge a bes ingina met savet kama sunaski de va ngi kulel nge kelan varach pra nge. Kulenge va vat de ingasana. Kulenge muni, klout muni ama ivatki apai da nga drem ia ithik pakam kunnung da itha diai du u per mut kama, klout pa kama ma du angtha glingga dau nagim ma vadi kama ngelki. Kama ngelki da ia vit. abes na auth ngelki da res mamar ia una ram na ma git dak, kisnia vadi ngathamun ia ut mor du tu arua ma musung patham gama ngel ki. Sunaski da bik ngia drem a kama sunaski klan. A pai ma gisnia outhi sem a achrot nanas deva. Aeva nasot da mamar ia gie luia kama ama agit ma choki ngathan pathem ama gia musung ma clan ia ngi autusng bathem ngaeth da nga tan mamar. Daka utu gasta kama sunaski, doki na sot koki de nge lu doki abes mamar ia ana git ngna mun pathem outha vlek ura vathem ama git ma munagim ma gisnia uthi tamageth.